פִּי אֶלְרַאא דִיַאלִי אַחְסַן יְקוּן עַנְדַכּ עֲדַד קְלִיל דִיַאל אֶלְאָסְדִקָּאא אֶלְמֻקַּרְבִּין חֵית אֶלְגְ'וּדָה أَهْم מִן אֶלְקַמּ, אֶלְאָסְדִקָּאא אֶלְמֻקַּרְבִּין כַּיַבְקָאוּ מַעַاك פִּי אֶלְחֻלוּ וְאֶלְמַרָّة וְאֶלְמַעָרִיף כַּיַבְקָאוּ ג'יר עַלַא אֶלְסַטְח.